A soto senfeŋo bala le kantu tiya tuloo be keeriŋ ne, kajuu tuloo be keeriŋ ne, bene tuloo be keeriŋ.